Igga mi heɓa jongaiɗo, gam jonguki, ɗon ñaama wakkati, to a mari jongayɗo kam, sey ni njahaa to njahata, garta tawa ñamki ma, njooɗo ɗaa ñaama, to walaa jongayɗo bo, sey ni sooda ñaamindaaamaa, taa soodi bo a waawaay sooda ko a yiɗaa.